Oire vosa kaeparaviroveira vo kapurivira ra kakaevure taviavere oisio avata aue re sioko ora aue kaukau itoo ra evara pitokasa voreavere, ra aioiovera. aioio vo ra oisiraga evara aupaivera uva aue aeva vearoa. Osia uvuipara vearovira koropasa ava pau vosia evara aio parivo kapurivira. Ra vearo pievira ora tokipau are vearopievira raga toupaive agiagia vosia evara aiopari. Visitapo kakae vure vosia evara aiopari, ra vearovira raga ora sovopari vo kapurivira, ravea ro vira koropasa parupari vo kovoara vosia eva aiopasa vo kapurivira eva oaiava vearovira raga touparivere vearovira raga ora sovopau. Eva oaiava vearovira raga tourivere, ave vearovira raga touvere vosa evara aioparivere kapurivira. Arivosa varao aio pari vovora taupara ra viapauso vearovira ora sovopau ora esia vearovira kovopari.